Me aswei me okome wol yin mimon oweivivi mo mon dume no ayime nud that ọbọ miva mum dame na yima oyo obow mikeiva yor buw and thut iyi aswei nu me mon mo dame, lnum mederi me wei aswei me me na oyi inum no me me yomu bow ayime atume va wweina eyo ewi nu ebonu mu ewi aswei me eyo ewei nu ekro menete omene ofihne mo usine eder mo hoin eyenu dọ ma oyin obi obayane ewei oso me yan oweika ma mu ohar oyi owei nu me ini gen esikesen dame no ayime ekroyokrom iwin baw atumeva dọ ma oyi obi unam yam oso no oyi bible yo no okakume aswei miyan oweivivi.